So mi nani un inni launiji leydi e siftoroya e launiji cuudi yimɓe ɓe leydi. E leydi gesa to ndiyam topi e dungu. Un fuɗɗai aure, e demal e maymay.